أفضل كتاب قرأته مؤخرا كان كتاب العادات الذرية ، قرأت كتب كتير لكن <hesitation> بشكل مؤكد هو كان أكتر كتاب عجبني ، لإن هو أكتر كتاب كان ناقصني أطبق الحاجات اللي فيه في حياتي ولإن <hesitation> أع- يعني اللي أنا اكتشفته إن فكرة العادات بتدخل ف كل حاجة تقريبا في حياتنا فعرفت أطبقه في حاجات كتير جدا يعني